<noise> <hesitation> ngee nthia kula tundi thun thja' ye ba thi jua xra xaoen ba ni thununxinkja ba na nditon jinaua ba nditon juiya la ba nchi ngaxi ñaa ba kuyala bajiao ba thi nchia xrago ku yala xra beyaa ba ke thi sinch'ee ba ku geenthia kula chunda ba thi ba xrax'ona thunda ba thi thi an thi guaxraxaon jina chjaxena sinchaguaxi ban toni andaro naa jii thiki na thi xro chu nichjaa na ndachro na chaa jii naa thi sen chujni tsiee kuchijno lanaye kuchijno porque cha nunguxiun cha thjayee xraxaon kuxijnola ke sen xiin yala na ngee nthia ko ngee nthia ku thi chunda ba thi juaxraxaon la tjayee ba juaxraxaoen ba jela ba ta tsin konanxin ba ngee thi thingakja ba ngee thi bajina thjingaa thi ansee ba thi juaxraxaoen ba thi nge yala chigu nao kon ya ngee nthia kon chunda ba thi juaxraxaoni na nai ni tho xro chujni ni tsja'gee ni ngu yaa ke sinch'ee ba yaa nguyala sinch'ee ba thi xranchithjingu ni ja'a chundaa ja'a chundaa ngu thjania chjanlami taxin ta thigu thulo tha tarathengia thulo xra thi xingague ta thi satsingia'a roni <hesitation> thjenla thi rika tatse thi ta thi thulo rikathaan thi thingau thi thulo loya ton tha than tang'ee xraxaon guala ngee thia ku chunda ba thi juaxraxaon tjayee thi ngu nuxinkjao thi thjayee juaxraxaon ba.